शाकाहारी आहार से पर्याप्त प्रोटीन सुनिश्चित कन्याले हम दाल, राजमा, चने, सोया उत्पाद जनई टोफू सोयामिल्क, अखरोट, या सीटस जनई प्रोटीन से भरपूर खाणू से वस्तु छन उथैंई अपडी डायट मा शामिल कै सकदा।